Vintagna arakaraka ôlo zegny, misy ôlo tsy˂noise˃ mikaroko saigninazy tsy magnino fô mitavandra vintagna fôgna, mety ahômby arakaraka, fô aminaha magnokagna alôha vintagna zegny raha ake fôgna fô, agnao ka te ahômby mila agnao magnano ezaka, magnano effort, miasa afahagnao mahazo vokatra tsara